Saki ta make martelu tu pa nu ta pekeketan witun kayu pepepakuanta inka enta make leos um martelu ti'i. wo um paku ti'i daak sedoange tu witun kayu pepepakuata wo tu pemente menteken pementek meteken pangerer satu na- namoi pangerer peenon tu renep rumau ni tu satu mulai mo tumou penteken no meke leos ma antui kete tak toro mo nutu tawi mo muntep. satu minumtep po leos berarti tu nine moa limo namoi ketau nitung kayu.